dhadho as geriatun dhado tuunen northum Africa jirtiii ishinen arabuuti qubethaaa (Arabs) achh khubethi dhuathan ishinen saghalee ishin nyathiiti jirah saghalee ishin nyathiiti dhib yet kahawaf tendee dhudiii Dini ishianen Dini islamuatii dhuath ishin Kaa achisun jirtuuu yaani woo woktiii dhulaa gethu dhulat hidhabenu won ishin midhafeno fethu thaa yaani worr ishianen akamaa midhafethiii